Ma secund mi secund mi no, secund mi no perché nen tüti nen tüte le persun-e a sun purtà për fe pulitica, a ie cul li che a le pi purta e alura a pudrìa anche fe però a dipend, a dipend anche da la persun-a, a ie cul li ch'a s'büta ën pulitica mach per fe determinate coze, fese soi interesi e i auti ënvece no